أمي وبابا هما أكثر عباد أثروا علي على خاطرهم علموني كل شي في الدنيا علموني شنيا كيفاش نخدم كيفاش نتعامل مع العباد علموني الإيمان بالقدورات متاعي علموني الثقة في روحي وعالدنيا وعالخدمة وعالعباد وفي علاقاتي وفي كل شي هما اللي صرفوا علي وكبروني.